الطريجة سهلة أول شي تسخن ماي لين يغلي بعدين تصبه في الكوب اللي فيه كيس الشاي، أو لو عندك شايٍ ورج تحط ملعجة شاي في المصفاة، خلي الشاي ينجع في الماي لمدة دجيجتين أو ثلاث دجايج حسب كيف تحب نكهة الشاي، وبعدين إذا تحب الشاي بسكر ظيف ملعجة أو ملعجتين وبالعافية.